दुख शब्द सुनते ही मन में उदासी खालीपन और बोझ जैसे एहसास होने लागत है। ये ऐसी भावना है जो असफलता। अपनापन से दूरी या किसी प्रिय व्यक्ति की गैर मौजूदगी का अनुभव करति है। ये दिल को भारी और माहौल को घेरा कर देती है। दुखी भावना के कई कारण हो सकते हैं। जैसे किसी प्रियजन से बिछड़ने का दर्द। या किसी असफलता का कड़वा अनुभव। या ज़िंदगी में किए गए अपेक्षाओं के पूरे ना होने का परिणाम। कभी कभी ये बिना किसी स्पष्ट कारण के भी महसूस होता है। इन सबके साथ एक अजनबी बेचैनी होती है। जो तब होती है जब आप दुख महसूस करते हैं। इसलिए याद रखें कि ये एक अस्थाई अवस्था है। ये भावना भी धीरे धीरे गुजर जाएगी।